<hesitation> Raha mande e Fransa aho da minday <hesitation> minday pataloa dimy ahisy agnaty valizy da minday akanzo eo amy ohatry hoe fito da minday <hesitation> akanzo lava <hesitation> eo amin'ny hoe telo, da minday palitao da mitondr- minday satroky.